Tsy mampiasa raha maha manimanitry hany aloha zahay. <hesitation> mety misy fotoa mampiasa tin na mampiasa canelle, fa raha rey tsy de misy aminay atoy le tsy mampiasa rey zany zahay fa le fa hany bakany iny avao, iny ro ketrehinay io, atànay ty hampatavy azy.